الصراحة والدى يتحدث اللغة العربية، لكن أجدادى كانوا يتحدثون العربية باللهجة المحلية وبعظ الكلمات الفارسية، هذا التنوع في اللغات والأصول يعطينى إحساس عميج بالتراث والهوية وإن الواحد ما يجدر يستغنى عن تراثه <hesitation> وهويته، أوجات أق-أتحدث مع العائلة بالكلمات الفارسية.